اولا سوف نقوم بغسل الارز، اغسلي الارز جيدا تحت الماء البارد حتى يصبح الماء صافيا. يساعد زلك على ازالة النشا الزائد ومنع الارز من التصاف، <hesitation> تحضير القدر، <hesitation> احضر قدر مناسب من الارز المغسول، سم ضعي القدر على نار عالية وانتظر حتى يبدأ الماء في الغليان، ثم عندما يبدأ الماء في الغليان خفف النار الى متوسطة او منخفضة، ثم يسلق الارز على نار هادئة لمدة خمستاشر الى عشرين دقيقة، سم تركه للراحة بعد اطفاء النار. اترك الارز مغطى لمدة خمس دقائق، سم يقوم بالتقديم.